Sop para use iu vanos, sop pas va puipui va mangava ma ta tarausis, ma sosopo, sop o ven pa en vanu. Ta ver nor a tsiako poma mengava a tsion rara ge, va mangava, a kain ar vati, na sosopo en vanu. Vamagavane para nasnas nora vamagavane pah kain ar vati. Vamagavane pah ar nara ann nora. Maar nor vavakui voanor oh tamba pupui tsionena oh soap. Soap oh taba komana pah namba kakiavo. Kita tah piara naba bobon. Tam bah nor tsiakoma, pah pip ah mamos sata veni pah tsionara ge vamagavane panara sosopo nora. Kah vets mena omanin pah ar vui nara soponora. Taba buanavi nor tsiako ma pah va puipi upas sene pah tsiorah. Ge va puiri upas sene panara soponora vamagavane, vamata vamamanin ene. Anor tsiako ovema he taba bauanavi. Taba komana pah naba kakavo, keara me toh teno nora pah ma te ar vamagava piara en vanu. Vamagava kase ne pah nara anan nora na tsara taka pupui ere. Oh taba buanavi oh soap to onotoena pah tsiako upas sene pah ar vat vene pah inu peara nara vets nora toh kita va owotona oyia tsa va onotoene. Oh sisio to va onotona oh sivi poh taba ve oh soap taba vamagava oh tsion ti mana maar vakomana inu.